اختار يكون عندي القدرة على التحكم في الحيوانات. تخيل انك تقدر تفهم تتعامل معهم بشكل افضل. اساعد في حماية الكائنات المهددة بالانقراض. الحيوانات لها سحر خاص. ويعطيني احساس بالترابط الطبيعة. بعدين اقدر استخدمهم في الحياة بطريقة مختلفة جدا